Yaerambueve mopeti submarino <hesitation> oi <hesitation> poruko mopeti tanque ikupere guiraja kua ombori ovevia vaera esa jokua guinoi i jare ivitu ipuere vaera oitai jare ipuerevaera ipitue aniara omanomano i iguipe.